Sutoratan sepi kami keren wobaya oras ne ti musasuan wura tele tu sinaswan te eleni rakel pun to one su toratan one pumbusak one puru kapaya ada pu oneren pun pepe os one ren <hesitation> one ren pom pomngan one ren pun